א גוטע וועג צו עסן ווייניגער צוקער איז קודם צו קוקן פאר מ'עסט אויף די לעיבל און זען וויפיל צוקער ס'האט און מ'זאל סטאפן זאכן וואס האבן צוקער צו די עסן ווי סירופ און האניג. אויך קען מען עסן מער פראטיען וואס דאס פולט מער אן.